Sɛ me nyɛnko bi rohwehwɛ dɛ obesie sika a, afotu a medze bɛma no nye dɛ, odzi kan no ͻwͻ dɛ ohu sika a ͻba ne nsa mu dabiara, ndaawͻtwe biara nna bosoom biara na ohu ndzɛmba a ͻtwe ne sika a ͻba ne nsamu no mu nna sika nkae a ͻka ne nsamu. Na ͻno ekyir no, ͻwͻ dɛ ͻyɛ nhyehyɛɛ ma sika dodow a ͻfata dɛ ͻdze sie a ͻmfa nsa nka. ͻno nye afotu a medze bɛma no.